कच्चा आहार का फायदा ओर नुकसान। जसा बिना तेल में पकाया आहार हे कई बोले कच्चों आहार। एक कच्चों ऊ भी रेवे जो अपण ढंग से सेका नी। कच्चा आहार में पाचन क्रिया सही रेगी। अपने लिए लाभ दायक है। अपण बीमार भी नी होंगा। पेट सही रेगो तो बीमार भी नी होंगा। जिसे सही और शुद्ध आहार करनी चाहिए।